Kua yasï Mayo Araïvo pe yayu ñavae yave, opaetevi oime yande kuape yande maendua mbare ñaiva, jare oume övae yandeve ñaneakape kape yayu ñavae yave <hesitation> yande mbaendua yadejï retare, <hesitation> karaireta jei dia de la madre, jaema kua <hesitation> yasjïpe, opaeteko aipo jukurai omo piensava, por que outama öväe. mayo yae, jaema jokua ñanoi möpëtï mbïatïtï, preocupacion, jare jukurai yaeka vaera jare ñai vaera ñane mamá iyïpïpe.